اسألو عن سبب حبه للشهره وهل فعلا الشهره دا <noise> شئ يستاهل ان البني ادم يجري وراه ويحقق حلمه عشانه ولا لا !؟